Ma solitamenti preferisciu manciari salatu, la cosa duci la prifirisciu dopu pranzu, soprattuttu di duminica. Me patri mi lassau sta tradizioni, li cosi duci a la duminica ed iu mi ni jivi cu lu so versu. Mi piacinu li panini cu lu prosciuttu e lu furmaggiu, panini nichi, pirchì la dieta masannunca si ni va a fàrisi binidiri. E siccomi sugnu unu vili di fari sportu cercu allura di usari lu cumpassu nata lu manciari.